अगर समुद्रों स्थल ऐंच ऐजान्दु और जू ज़मीन ची उ पाणी ग तौवा चले जांडी त जू मानवता ची वेता समुद्री जीवन दगड़ी अनुकूल वोण पढ़लू और हमू त तेराकी, नाऊ और समुद्री खेती पर निर्भर वोण पड़लू।